Toh <hesitation> min mapi təmtsok ha leiyim pyok pi <hesitation> ki wei ko kuma ki kyabhi ngwu maa tuk myehu. Ko wan yaad ni am kum kwa rakghohina? Toh pang nyang, ni ki wei ta kwal ama tapi yibei ta ngha ga kuma, ga moha nimha nyar am kum kwarak nyang kab yegh am gwa nuyangwu am kum kwa raghat. kpab nyisok, niki wuei gu kona ta wueiyong dawa domin ti lak saam e kwai. Ta nghaga ma gilak inba bapi mukga laghaiya gilak tok'gh hei mi lyoyei miga so sai. Don haka nyisok kona ta wueiya ni nyisok. koni pung pung nyisok, pung nunghak wueiyong shokgha ha pungnungha wa amma haligat mang kin bidelat pung laghai. Ta pin yibei kuma, ta ngha mehu mye lak togh. Sai kuma e kwa, woyong shokgar punung ha ama tama gimye a yueiyada. Domin ta mak gimye kuma kona gum bungh yegu tin nanawu Kona ta yoiya sai byet mangu mi shiyewu, nima tukta. Toh pen ma turum, turum ma ta tuk mye. kona wu ta yoiyi da. Bogghom a yoiyada ki wei ma ma ngum moshi yegaru mah yoiya da, domin tin guk kona ta kah kala, ta tukmye. Lwan hima ha tuk mye, gimyes a yoiyaza. Amma yegu na madang ma yir ha min kwahanawu he dai, glak babang ti gul mang za. Domin himma hina nyim kin kinghu min ma yoi zawu. Domin ha tuk mye ha shimye. Gindeiyu himangye bwalang ki a pyokgha, ha yara hi paam mye ha min. Toh min zheko yuana wunuwu, toh he ma tuksa magu min byerui man mi da yepang. Bani kona nduk yuan nang turun, man e kwa laghai. Toh nghe sou woiya ko tin pwok, tin pang naak amma tima gimye a yoiya nda. domin tin kyangya, tuwa ga ngwa pang tin naakgha tin kyangya ta rirak gi mye sosai. Tin guk gimye ti lak warang amma gindata laghai yu ga piya lamang. gin data ta na shokghar lerewu toh Kona ta gukta bilemaru ta makta don haka tima e gimye a yoiya da pi hali gat pung laghai. Toh pen bindii bindii ma phen, tuwa tini ɗop amma kuma ta tak ta yaar gimye mi iyo yong ta nbuuk gawu, bindii nya'al vot, shuat ma ngwama nbuk myehu a'a nongsonong laghai ghilak mosong. Ama kuma ma a shiga susai. Ghi loiya ndung ghe bindii pangna tilak kum wook nimha iri sou weigu min mang pahar haliwu, toh dole magu maa nawu, bogghom mye gwatawu toh ta pini kokari makta iyak <hesitation> manghu ma kau nyanghu, gwamnati yispei pina ko ghinbi saam kau nyanghu hi mang yenghu mada tak wook ni nyang pang hilak nyin nghahanghu. Taa lokkwal amma kuma ko ti ngha mye alak pi gheki kuma minbi wook pang pina dawu <hesitation> ti lak ngha gimye amma ta lok kwal. Nimha am yi pei, ni kapangu timinag nyang a kwalat nyin kauwanghu ti bak ye ngu, ye kwal wook <hesitation> ki kyamhi nung <hesitation> gwamnatiwu ti dang ni nyang pang e dang mi tak ta woogha, ko ma rwagta rwaghayi, koma zupta zubayi, toh ama gwamati yenghu na hi yir wook nghu na hi yir nyanghu ngu minbi riga gin dangmi diyi mi pi wook pang dawu toh tilak nyin nyahang gu a <hesitation> yar mye, mye mohawu. Pen gwamnati hi kaanye sha wook kaana, pangwu nyisok nya gawu, ko ghi yok tani kirei ghi dangdina wook guna, mada pinungwu. Bapi nim tayi laghai yu toh ta pi hung. Nimha maa yi <hesitation> wukyanang ko, pangu nyisok, guk myehakgwu ko ghi yok ta mi ki rei gi gwak yega na kwal wook <hesitation> gwamnati yir wook nyisok gu mada pinung ga. Kuma ghi kwa e keinang, bapi muk gu keinang ta pisung. Kang ma tomong mang nyin pen kab e tang nghe kigu a kukminu mi e gwimungi ko ti ki kyaphi panghu mi dang mizin a yepang a ye kwal wook gwamnati. Gwa zhalim zhe pyok pi naak laghai, naak ma Ama gin map dang mi dawu, toh ga keta, kigu ga saam ko ti pina gawu ta pinungha. Don haka <hesitation> gin bi mang naak ghu map yanda gwu ga ketawu. Kyang gwu ti mang ginu a a yorong gi ketina gin dangha domin, yegu dang ga bapta wu, tima ta kyangha pang pwok, tima tin keinang pwok.